Su <hesitation> significadu 'e tempus liberu como est cambidu ca so andada in pensione, quindi apo pius tempus liberu pro pensare a mie e quindi pro dedicare pius tempus a sas cosas chi mi piaghen de faghere, e <hesitation> eo fatto yoga e poi an an costruidu una bellissima pista a s'ingresso 'e su paese e <hesitation> igue b'est sa natura, quindi leo sas cuffias, e <hesitation> isto sempre andende andende cun sos <hesitation> possibilmente cherzo andare a sa sola, ca devo esser cuncentrada a su- subr'a mie ca fatto puru tecnicas de rilassamentu, ascurtende sa musica no troppu alta ca si no sa musica mi disturbat, e quindi custu est pro me unu bellissimu passatempus, in pius una cosa chi fatto meda e volentieri, eo abito a s'ingresso 'e su paese, inoghe, e quindi accurzu a mie b'at una bellissima pigada, quindi ando ando, 'esso, quasi chena meta, e mi fatto su su giru 'e su paese sopratutto a <hesitation> non fa, è troppo carica